Arakaraky ny voro! Gny Voromahery ohatsy da atetin'ny tendrimboatsy agny, agny ny fasiany ny tragnony. Ny fagnamboarany azy? Miremby i hazo, miremby i akata, igny gny atambatambatsiny ataony boribory na ataony amin'ny fomba mahaharo azy satria hagnatody moa i izay matoa manao an'izay. Da vita izay da milamy i lafa manatody. Igny koa miaro ny agnakiny lafa fohy atody igny.